ஒரு ஸ்லைடரைப் பயன்படுத்தி இரண்டு வரிசை பற்களை ஒன்றாகப் பூட்டுவதன் மூலம் ஜிப்பர்கள் வேலை செய்கின்றன. இது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது இங்கே. பற்கள் ஜிப்பரில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் சிறிய உலோகம் அல்லது பிளாஸ்டிக் பற்கள் கொண்ட இரண்டு துணி துண்டுகள் உள்ளன. ஸ்லைடர் ஸ்லைடர் என்பது பற்களை ஒன்றாக அல்லது பிரிக்கும் நகரும் பகுதியாகும். மூடுதல்: நீங்கள் ஸ்லைடரை மேலே இழுக்கும்போது, அது இருபுறமும் பற்களை இறுக்கமாக ஒன்றோடொன்று இணைக்கும் நிலைக்குத் தள்ளும். திறப்பு நீங்கள் ஸ்லைடரை கீழே இழுக்கும்போது, அது பற்களைப் பிரிக்கிறது, ஜிப்பரை திறக்க அனுமதிக்கிறது. உங்கள் ஆடைகளைத் திறக்க அல்லது மூடுவதற்கு ஸ்லைடர் பற்களை சீரமைக்கும் அல்லது பிரிக்கும் ஒரு புதிர் போன்றது.